واحد وتلاثين، ميتين وخمسه وعشرين، ستميه وواحد وثمانين، وثما نومورو آخر واللي هو واحد وأربعين، تسعميه وواحد وستين، تسعميه وتنين وستين، هاذوما زوز نوامر.